Este naꞌ c̲h̲apná demakná c̲h̲iꞌ xneꞌná lo demakná tuxtla lo minn wen noꞌnda lo minn bela xkuꞌn nak minn mal minnu kwxuꞌ lo saꞌnde chu lo minn be lëc̲h̲e tuxtla nap c̲h̲iꞌlna man xwiy man lo minn o nap lëꞌ man ziꞌd c̲h̲uꞌnn man bis bela chu xlaꞌn c̲h̲ow yuna o or lëꞌná idedná giat gow man or lëꞌ man xkaña man giat xnuse gow man giat o or lëꞌ man xlëꞌ nap sdzila lo man sia man xc̲h̲aꞌ man lad kay y or lëꞌma xlëꞌ lo man lo xienna man lëꞌma xlëꞌ lo man lëꞌ or lëꞌma xlëꞌda lo man nap c̲h̲ilna man ziꞌd man xias xbe man lëdma este or lëꞌ demakná c̲h̲ap mak yeꞌn nap xlox xc̲h̲oꞌb mak yeꞌn xc̲h̲oꞌb mak yeꞌn konda xded lo knu lëꞌ man c̲h̲uꞌnnkluwla mak yeꞌn lëꞌ mak yeꞌn ic̲h̲aꞌ leyna lëꞌ mak yeꞌn zu lo mbidz o or lëꞌ man ideꞌd guꞌnn gow mak yeꞌn man c̲h̲uꞌnnkluw mak yeꞌn gan xkuꞌn gow mak yeꞌn or mak yeꞌnc̲h̲e lëꞌ or bela chu minndoꞌ chu ziꞌd sën mak yeꞌn xdeꞌdta man diꞌdz kaꞌl minndoꞌ fuer x̱in man.